दांतों के अच्छा सी साफ रखन का खातिर हमके सबसी पहली एक अछू टूथपेस्ट चुन्यू चेंदू जन डाबर वे, दंतकांति वे या कोलगेट वैसी हमके रोज अपडा दांत द्वि टाइम जरूर साफ कर्या चेदन। जैसी दांत म कूई कैविटी नह राहु। और आजकल लोग ऑयल पुलिंग भी करदान जन की नारियल कु तेल या सरसों का तेल सी हमके कुल्ला करूं चंदू एक मिनट तक जेडी दांतों की चमक जु छ बनी रेन्दी।